Salat kiyinish uchun moy, sirka yoki limon sharbati va tuz kabi ingretlarni aralashtirasiz. Ba'zan unga ko'proq ta'm qo'shish uchun asal yoki ziravorlar ham qo'shiladi.